Bueno ajk'ori' chemo taq kb'anik, a veces klooq'ul tya'j ptinmit o aveces taq p lunes taq ki' b'eek wnaq klq'ul todo va, ki' k'obik a vces ki k'amul chi', k'o ajchak ju día chik ta chi kyq xok para que qal xpoyik a veces tyoqjuul k'chi' p refri para que b'an congelar rib' wu tya'j, tkaal tkaal tb'an congelar, chir ch'iij ju mes chi' hasta ju semana chr ch'ij tal' wai' kk'obuul tlawi', para que nada che xb'an, qal xb'an descomponer rib, qal xlab'nik ke tlawi', ke b'anla' q vecinos, va aji' ya todo k'o ajl, k'olik todo mundo ya mix looq' k refri, ya ki' k'ob' wnaq ya <noise> nu ri xew nada, ya ajk'ori' ik'olok wnaq, yakb'anla' todo chemo para, para guardar si no kpoyik kyoqxok tla' wi' chi' para que qal, k'or chek para ju día a veces kok ajchaj ko awna', awa'n, <noise> ktoqxok chnooj, kb'anik chi', kk'amul chi' bastante ri kum tech ju día chik kpoyik cha' mejor chi' kb'anchi', kb'an guardar <noise> pr refri, ruk' luz kchuknik para que qal xb'an descomponer rib' va chemok'chi kkóbik todo wnaq tla' wi' contento ki' wi'k para que este todo bien <noise>